hallo og velkommen hit til Nasjonalbiblioteket. det er kulturnatt, og det skjer en bråte ting over hele byen, og det gjør det ekstra hyggelig å se at dere er her.

vi snakker matkultur og det eksotiske åttitallet, da avokado, ris og pasta brått framsto som mer spennende enn kokte poteter. og mer spennende enn kokte poteter tør jeg også påstå at panelet som skal sause og sylte og sne i den nære, kulinariske fortid er. den prisbelønte kokk Harald Osa, forfatter og journalist Torgrim Eggen, forfatter og journalist Marta Breen og samtaleleder og bursdagsbarn Monica Helvig. gi dem en varm applaus!

tusen takk Lars.

det var godt å høre. det var noen som hviska bak her, er vi mer spennende enn fløtegratinerte poteter? ja, de her er i hvert fall det. hei og så hyggelig å se at det faktisk sitter folk i salen, det er så deilig å sitte på en scene og se på levende mennesker. det er jo litt sånn enda at man er litt sånn restriktiv med å bevege seg ut, men jeg er veldig glad for at vi har noen å få litt respons fra her i kveld. og velkommen, dette blir jo en sånn litt løssluppen mimrekveld om åttitallsmat, og vi skal snakke litt om hva vi hadde på tallerkenen, også litt om hvorfor.

og det glade åttitallet, det er jo et av mine favoritt-tiår, eller mitt favoritt-tiår, og det brakte oss jo masse ny musikk, nye hårfrisyrer, økt velstand, mer likestilling, økt reiseaktivitet, teknologiske nyvinninger, og store endringer både i matbutikker og på kjøkkenet. og selv så var jeg både barn og tenåring på åttitallet, og det er nok det tiåret da som har preget meg aller mest som menneske, og så var det tiåret hvor jeg fikk en stor interesse for mat og matlaging. og ett, jeg har bare lyst å fortelle om ett av de første virkelig store matminnene jeg hadde, og kanskje det aller sterkeste matminnet jeg noen gang har hatt, og det var når jeg var ganske liten og ble invitert på middag hjem til en familie som hadde kommet til Norge som båtflyktninger fra Vietnam. og jeg husker ikke hva vi spiste, det kan jeg ikke gjenkalle, men jeg husker veldig godt opplevelsen av det måltidet. det skjedde veldig store ting i munnen, det eksploderte, og det spredde seg opp til hodet med en eller annen sånn vill følelse, og så ut i resten av kroppen etterpå, og jeg var helt sånn sjokkert over at smak kunne gjøre noe sånt, at det kunne kjennes i hele hele kroppen. og jeg tror det øyeblikket forandra meg ganske mye og gjorde at jeg begynte å jakte på gode smaker fra tidlig alder, og det har jeg fortsatt med, og det tror jeg også panelet her har gjort gjennom tidene, men nå skal vi ikke snakke om meg. nå skal vi snakke med dere og snakke om dere og om åttitallsmat, og jeg tenkte at vi skulle først starte med en slags tur i tidsmaskinen og ta dere i panelet tilbake til åttitallet, og der dere var da.

du var med på å starte Jans mat og vinhus, og det var Stavangers første gourmetrestaurant og en av Norges første gourmetrestauranter, og for det arbeidet så ble du også kåret til årets kjøkkensjef i nittenåttiseks, også var du på kokkelandslaget.

og lagleder var også en legende, det var Edgar Ludl fra Park hotell i Sandefjord og Ludls Gourmet som det etter hvert ble hetende.

var det noen nye impulser og retninger? hva tenkte dere? hva gjorde dere?
ja eg jobba på slutten av syttitalet i i Frankrike og kom faktisk heim til Noreg igjen etter tre år i utlendigheit i i nittenåtti. og eg må jo seie det at det var det var eit lite sjokk å komma frå matkulturnasjonen Noreg nei Frankrike med fantastiske råvarer alt du kunne tenka deg og så kom eg heim til Stavanger og det var det var litt trist.

og det eg huskar når me skulle diskutera menyen då for det var jo sånn at på alle restaurantar så var der stort sett rekecocktail. det var løksuppe. der var peparsteik og det var biffsnadder, og det måtte alle ha på menyen, og vi hadde svær diskusjon om dette her, om me skulle ha det på menyen, og heldigvis så tok me avgjerd at det skulle me ikkje ha.

det var ikkje nokon stoltheit rundt dei norske råvarene, det var ikkje noko fokus på det. det skulle vere på ein måte utanlandsk, vere importerte råvarer, utanlandske namn, osv. og så vidare. ingen fokus på det norske, og det trur eg var litt veldig typisk for heile åttitalet at det var sånn.

jeg så du var gjest på herregud hva heter det, Ingrid Espelid Hovigs fjernsynskjøkkenet etter at du var blitt kåra til årets kjøkkensjef, og da snakka du litt om det her.
fjernsynskjøkkenet.

du snakket om at du kom tilbake fra Frankrike, oppdaget en ny verden med råvarer som man ikke fikk tak i her, og en annen kjærlighet til maten snakket du også om. den har kanskje bedra seg nå, men at du kanskje var med på å bygge opp den kjærligheten til maten som vi etter hvert kanskje har etablert i Norge og da, at vi spiser på en annen måte enn før.
ja me har jo nå nå vi har jo fått ein i dag har me fått ein bevisstheit rundt eigne råvarer og eigen matkultur, og der er jo ingen kokkar eller kjøkkensjefar med respekt for seg sjølv som ikkje står fram med vår identitet og alt det der. ein ser kokkar som leiker seg med mattradisjonane, med vaflar på nye måtar. eg synast det er fantastisk, men det var jo ikkje på den tida.

det var noko som veterinærane fekk for å ta prøver og og sånt noko, og så og så var jakta eg på på lammeskjenker. nei det var ikkje mogleg å få tak i sjølv om alle lam hadde fire skjenker så var ikkje det mogleg å få kjøpt for dei hang fast på låra var ein del av låra og sånn var det.

det er masse som har endra seg til det til det betre, men det var det var ein var ein trist tid på mange måtar.
ja, vi skal mere inn på det senere. Torgrim, Torgrim Eggen du var ung og muligens radikal, kan jeg si det, på åttitallet ?
på noen måter, ja.

hvor var det man spiste og hva spiste man ?
ja altså saken er jo den at at jeg i på syttitallet var begynt å bli veldig matinteressert og det skyldtes det skyldtes først og fremst at min mor ble tatt av feminismen. hun ble hun ble medlem av kvinnefronten, og hun satt i abortkommisjon på Aker som sosionom, og en del av hennes frigjøringsprosjekt var bare å slippe med begge hendene det som tidligere hadde vært hennes husmorplikter da slik hun hadde oppfattet det til da. ikke for at hun noensinne hadde hatt vist noen interesse for matlaging heller, men så ble ballen spilt over til oss barna egentlig, for faren min var det for sent å gjøre noe med, og jeg som da eldst av fire barn, jeg fikk da som tolv trettenåring ansvaret for å lage middag hjemme. og det og og min mor hadde en venninne som hadde vært gift med en italiensk kunstner og bodybuilder. han var faktisk Mister Norway en periode, Dante som han så nydelig het, og hun hadde jo da vært hjemme hos hans mamma i Italia og lært å lage italienske retter, pastaretter og og sånne ting og dette her sugde jo jeg til meg. så det så så det det begynte for meg den lange reisen mot det eksotiske begynte med å lage pastaretter til familien hjemme sånn midt på syttitallet.

ja men men men så etter hvert da jeg ble voksen flyttet hjemmefra og sånt så hadde jeg jo dette med meg. jeg jeg jeg bodde i 1980 bodde jeg i kollektiv sånn studentkollektiv hvor det var sånn dette er din dag til å lage mat. dette er din dag til å gjøre reint, og jeg gjorde jo aldri reint den dagen jeg skulle gjøre reint, men jeg lagde jo mat de dagene jeg skulle lage mat, og hadde det veldig gøy med det.
bra av mor.
ja , helt enig.
som musiker fra 80 til 84 så levde jeg jo stort sett fra hånd til munn, altså levde av brun ris egentlig. det var det man hadde råd til bortsett fra når vi var ute og reiste, for da var det spise ute hver kveld, spise på ofte spise på de stedene man spilte hvis de hadde matservering, og da kan jeg huske .

jeg kan huske vi vi jeg ville alltid ha fisk. har dere fisk, spurte jeg, men det var, nei, vi har bestemt at siden dere er så kjempeflott band og har kommet helt fra Oslo så har vi bestemt at i dag skal dere få biff, så man gikk på scenen med denne herre trehundregrams biffen rullende i magen.
ja selvfølgelig. ja .

man bestilte flambert pepperstek, og så gikk jeg jo selvfølgelig over til å lage disse flamberte pepperstekene hjemme også etter en stund, men så var det. på midten av åttitallet ble jeg fast ansatt journalist i to år i Dagbladet og så senere hoppa derfra for å drive musikkavisen Beat. vi spiste mye ute. da fikk i grunnen alle restaurantene i Oslo kjørt seg, og og det var det var begynt å dukke opp interessante ting. vi spiste veldig mye meksikansk av en eller annen grunn. første meksikanske restauranten i Oslo kom sånn 85 og het Acapulco. vi pleide å gå og spise på et sted som het Los Amigos, det var sånn overtidsmiddag. da var det da var det sånn mugger meg margaritas og og og og egentlig så var vel dette mer en slags tex-mex enn det var enn det var meksikansk. men det det var det det hørte liksom sammen med musikken vi skrev om og hørte på og og sånne ting, og så husker jeg også fra åttitallet at de japanske restaurantene kom. det det var det var stort for oss altså.
ja.
87 kom de første japanske restaurantene, og var en på Skillebekk som het Sakura og en på Aker brygge som het Teppanyaki, og da ble vi kjent med sushi og sånne ting som har blitt som jo har blitt norsk hverdagsmat i dag, men det var fryktelig eksotisk den gangen.
for det var egentlig ganske eksotisk inn på nittitallet for mange, men du var tidlige ute ja ja .
ja da ja da men i hvert fall så i hvert fall så jeg som hadde denne bakgrunnen som hjemmekokk jeg begynte jo å lage denne maten. jeg i løpet av åttitallet så hadde jeg lagd indisk mat. jeg hadde lagd japansk mat, sushi også.

ja, virkelig. hva var favorittrestauranten i Oslo på den tiden der?
de flytta og de stengte og det var vanskelig å holde og holde seg med en favorittrestaurant gjennom et helt tiår .
ja ja.
man gikk på teaterkafeen, men ikke for å spise egentlig .

der kunne man få jambalaya og spareribs, og man kunne t.o.m. få froskelår servert på på Storyville. der var jeg en del men den åttitallsrestauranten som jeg har de mest nostalgiske minnene om var jeg besøkte jeg bare én gang. det var et sted som het De Soto som lå i Sporveisgata. husker du det, Harald?
nei nei ikkje det.
Jos Kerner var kjøkkensjef på De Soto, den opprinnelige rockekokken, den galeste mannen i norsk kokekunst .

spennende, jeg tenker også jeg har jo alltid tenkt at åttitallet at det var litt sånn magert med restauranter i Oslo, det var jo det i forhold til i dag, men jeg tror liksom mangfoldet var litt større enn det man kanskje var klar over da, hvis man ikke visste om visste om stedene. nå har vi vært innom restaurantkjøkkenet.

hva var det man spiste til middag hjemme på åttitallet?
ja nei jeg hadde jo et ganske mye kjedeligere åttitall enn disse karene her, det skal sies. jeg bodde jo også i by lille byen Larvik, så der var det vel én kinarestaurant og én pizzarestaurant, og det var det vi hadde på den tida, men det var jo ganske vanlig tror jeg vanlig norsk oppvekst sånn sett. mamma lagde maten var aleine med to unger og kom hjem fra jobb og dem hadde liksom da denne lille spotten fra halv fem til fem å å lage dette på. så det var ganske lite pretensiøst mye fiskepinner, mye stekte røkt sånne røkt pølse delt i to, mye servert kanskje med litt potetmos fra pose, stekt fiskepudding. hvis vi var heldig og hun hadde god tid så fikk vi fiskeboller i hvit saus, beste jeg visste, men det tar jo litt tid å røre den derre hvite sausen sammen, men men altså det var helt vanlig. men det som så jeg tror dette var ganske normal mat egentlig, men det som jeg som var stas var at i helga så hadde hun tid, og i helga så koste vi oss mye nesten altså i dag så syns jeg helgene er blitt kjedelige for barnefamilier fordi det er blitt et sånt skjema.

før så bestemte jo ikke vi så mye, eller på åttitallet så bestemte ikke ungene alt, men det gjør de i dag, så det er liksom sånn det er taco på fredag og pizza på lørdag i liksom 90% av norske hjem trur jeg. ingen slingringsmonn, hvis du prøver på noe annet så blir det grining så men sånn var det ikke hos oss. det var mamma som bestemte menyen og vi hadde f.eks. hjemmelagd lasagne ofte noen ganger moussakka også fordi hun ferierte i Hellas og plukka opp noen ideer der og tzatziki og med ja gryteretter som hadde stått lenge litt sånn. hu hun hadde med seg litt fra syttitallet, ikke sant, så hun kommer var jo sånn raddismiljø egentlig, så det var jo en sånn spansk oksegryte og den typen ting hadde de liksom med seg litt fra syttitallet. rødvin lagde dem jo sjøl på baderomsgulvet i en sånn stor tank, da.

og det lukta alltid gjær helbakt ørret, altså hun for det er også liksom sånn i dag så er det laksefileter, det var ikke så mye av det. kjøpte en hel fisk, skar den opp og putta inn smør og hvitløk og persille og sånn og i aluminiumsfolie bakte poteter hasselbackpoteteter. så helga var jo stas det, og jeg husker også at hun og dette her det var jo litt sånn Dynastiettiden også ikke sant så man selv om vi var raddiser så så vi jo på sånt, så det var det derre skiftet til middag hadde vi begynte vi med på åttitallet. på fredager så bada vi i badekaret og så blei reine og så fikk jeg og søstera mi lov å gå og ta på oss noe fint og så komme ned og være pynta til dette måltidet som var taima til halvsju selvfølgelig sånn at vi kunne liksom se og sitte å se spise foran tv-en, se på halv sju og spise, det var bare helt nydelig.
ja. kjenner meg veldig igjen i det der og særlig den derre halvtime , det var det man hadde sånn i hverdagsmiddagen, så var det liksom en halvtime, da måtte det være klart og da var alle kjempesultne og da måtte man i gang, også var det liksom det å løfte opp helgemiddagene litt. og jeg husker også det der når man var yngre så var det jo litt sånn at man fikk var på middagsbesøk hos andre, ble med noen hjem etter skolen så ble man liksom værende der til det var middagstid, og det var jo alltid veldig spennende å se hva andre spiste. og jeg vil bare også, egentlig en digresjon, men jeg kom på nå, var noen som sa nå skal det være spagetti og kjøttdeig til middag og så var det akkurat det det var. det var ihjelkokt kjøttdeig og så var det stekt nei ihjelkokt spagetti og stekt kjøttdeig, og det var ikke noe krydder, ikke noen saus, ingenting. jeg husker jeg var helt sjokkert. har du noe noen av dere noen minner hvor dere har spist hos andre hvor ja.
altså jeg kan si én ting om akkurat det der å bli spise hos andre. vi jeg hadde en venninne som de de hadde litt mere penger tror jeg fordi at de fikk ting tidlig da, så de hadde mikrobølgeovn veldig tidlig, og de hadde spiskammer som alltid var fylt av masse ting som man bare kunne ta. sånn var det ikke hjemme hos oss at det bare var liksom fri flyt, men det det husker jeg som så at vi var der, men det som litt sånn trist i motsetning til i dag og kanskje folk har litt bedre råd. på den tiden så var det jo sånn at hvis du var hjemme hos noen når det var middag så var det ikke sikkert at du ble invitert på den middagen. det var ganske ofte at du kan gå å sette deg på rommet og vente, og det liksom.
på rommet, ja. det sa jo også noe om familien da tenker jeg, både hva som ble servert til middag og om man faktisk fikk lov til å spise sammen med familien, ja.
så i dag så er det sånn ganske opptatt av at liksom hvis det er noen i huset som ikke tilhører familien så og det skal være mat så får dem være med på det måltidet, men det var ikke noen selvfølge nei.
altså du var jo voksen Harald på på åttitallet men i og med at du var og er en mesterkokk, er det sånn at folk syns at det er litt vanskelig å invitere deg på middag, eller ?
ja det trur eg nok at der er mange som har synst opp gjennom åra, men eg trur eg trur at dei aller fleste kokkar er veldig glad i vanleg, heimelaga mat, god tradisjonsmat, då treffer du eit kokkehjarte rundt forbi. men det er morosamt å høyra det som som blir sagt rundt bordet her nå, fordi at det var jo mykje mykje når du ser tilbake så var det veldig mykje rart på åttitalet, men det var jo óg ei tid kor der kom utruleg mykje nye impulsar inn, nye råvarer, nye matrettar, det var eigentleg så var det jo ei fantastisk tid der der heile. folk hadde begynt å reisa meir.

avokadoen kom ikkje sant. det kom kinakål. det kom masse spennande ting og du nemnde meksikansk restaurant. eg huskar der var ein restaurant på åttitalet i Stavanger som hadde det det klingande namnet Harry Pepper og det var jo ein institusjon i frykteleg mange år og og nei der der var utruleg mykje spennande på den tida.
ja. veldig mye spennende som skjer ja.
kjempe.
jeg har spist mye på Harry Pepper ja.

ja ja de de var de var tidlig ute med en del ting, og det var pga. oljearbeiderne, var det ikke det?

det stod faktisk folk bak disken og dei importerte jo massevis av spennande råvarer og produkt frå Amerika til oljeamerikanarane, så vi var nok litt foran på ein på eit vis ja så men du nemnde òg peparsteik.
vil tro det foran oss her ja.

dei dei hadde jo ytrefilet og så hadde dei indrefilet, og resten var enten grytekjøtt eller kjøttdeig og det det var sånn.
heldigvis har vi kommet lengre i dag da, men det tok tok ganske lang tid ja.
det har det tok veldig lang tid.

jeg likte det egentlig ikke. jeg trodde ikke jeg likte det. kinakål ble brukt som salat med gjerne med maiskorn og Thousand Island dressing og det var jo virkelig ikke godt, men altså men kinakål er jo noe annet enn det ja ja ja. ja det lever jo for så vidt ja.
det det var i Larvik.

dette lever dette lever videre.
ja, det lever hvert fall sånn i på småsteder og sikkert også i Oslo og andre steder, men hvordan er det egentlig man skal bruke. du nevnte noe om det på bakrommet Torgrim, kinakål ja ikke sant det er det man skal gjøre eller?
gjøre med kinakål er å lage kimchi. altså altså gjære den med masse krydder og så i på gjære den på glass også videre det. jeg har bare gjort det to ganger. man man blir stående med dette svære glasset på kjøkkenbenken og er redd for at det skal eksplodere fordi det foregår melkesyregjæring og sånn oppi der.

man kan bare wokke det óg da altså blir er det ikke godt å liksom å få litt varme på det bare ?
jo, det er veldig godt, varme er det som skal til .
er en annen tilnærming da.
ja for jeg tenker kimchi er jo for det er jo .
det men varmebehandla?

ja det er kjempegodt det det kan vere kjempegodt, men kinakål er jo ein fantastisk grønsak, men den det er jo godt rått òg då i salat, men det er jo aller best når du får stekt den får varmebehandla den, gjerne bresert den i ein gryte, kokt han lenge, så å det er fantastisk mat altså ja.
ja det er helt nydelig helt nydelig og da altså vi snakker om kinakål, vi litt sånn kinamat da som hvis vi kinamat i Norge det var jo også den første kinarestauranten kom vel faktisk på sekstitallet i Oslo, men det var vel ikke allmenn eie før på åttitallet at man begynte å spise kinamat da, som vi kalte det ja du ja.
jeg kan huske det, å gå på kinarestaurant med familien min allerede på sekstitallet, Peking House som lå der nede i Munchs gate, og så var det noe oppe i Pilestredet Shanghai House, eller et eller annet sånn noe.
var det noe? ja. Szechuan ett eller annet.

det har jo mye med kinesisk mat å gjøre ja.
Kina .
Tabasco er amerikansk lages i Louisiana, men det trodde man liksom man skulle ta det på da og så fikk man jo liksom det sjokket da og oppdaga hva hva dette gjorde med smaksløkene og og og og sånne ting, men som dere vet altså chili er vanedannende.
ja, for det var vel ja. ja ja.
når man først begynner på den galeien så skal man ha sterkere og sterkere og sterkere stoffer, og det det fortsatte jeg meg helt til helt til en gang i 97 da jeg var i 97 ja da jeg var i Mexico og skulle smake liksom på det virkelig sterke.
ja .

nå trudde eg.

jeg hadde den samme opplevelsen i Thailand i 1991 tror jeg. der var det, ok ja vi har en grense. men noe av det altså hvert fall på åttitallet noe av den maten som vi da spiste som vi kalte kinamat hadde ikke alltid kanskje den var litt sånn amerikanisert eller norskifisert. den hadde kanskje ikke nødvendigvis så mye med ekte altså vi snakker om kinesisk mat å gjøre.

ja.

det var mengder av dem som utvandret i løpet av 50 og sekstitallet og etter revolusjonen egentlig som en tro og så som som da dominerte ikke bare i Norge men i hele den vestlige verden, så så det det kinesiske kjøkkenet har vi bare så vidt begynt å smake på.

jeg har vært i Kina så jeg har fått smake på en del ting der, men ja nå har det jo kommet flere restauranter i Oslo hvis noen har lyst til å gå ut og spise kinesisk mat så er det ja Dinner ja.
Dinner er vel . ja.
ja og den har jo vært siden nittitallet, men nå en , hva heter den, Chengdu Szechuan, den er jo helt nydelig.
Dinner er siden åttitallet tror jeg ja jeg tror faktisk det det er det, vi vi skal vi skal nok tilbake til åttitallet når det gjelder de fleste av de tingene som vi betrakter som vanlig i dag.
er det åttitallet ja ja nei ja ja. for det var ja.

ja ja ja eller.
det var ikke der det var ikke der jeg spiste først, men det det jeg tror det første var et sted på Grønland som jeg ikke husker navnet på lenger, men det var også 83 84 rundt omkring der.
men Harald du var jo sterkt influert av Frankrike. du hadde jo vært der i flere år før du starta egen restaurant, men så du også til andre deler av verden etter hvert sånn i i kokkekunsten?
nei det var jo nok i hovudsak Frankrike og Europa og det europeiske kjøkken, det klassiske kjøkken som var i fokus på åttitalet, det var det ja men eg syntest jo at vi hadde fantastiske råvarer i Noreg då, og og så mykje av det, men vi var vel kanskje litt tidleg ute.
så var det sånn at på åttitallet så bare for å gå litt videre så føler man at man definitivt kanskje tok farvel med den tradisjonelle husmoren, og hvert fall så var det flere kvinner som kom ut i arbeid. og du var jo litt inne på det Marta, altså det her med den derre halvtimes som man egentlig hadde til å lage middag som tidligere kanskje var litt lengre at man hadde mer tid til å lage mat.

det var jo brutalt framstilt, men ja . for så vidt så var det jo veldig mye som skjedde i åra altså i løpet av syttitallet fordi tallene altså i hvis man de tallene som er på syttién, der har jeg lest tall på på hvor mange kvinner som var husmødre og det var en den store flertallet av norske kvinner var husmødre på i syttién.

du skulle ha en liten drakt. du skulle være opp på vei opp liksom, og det var på en måte liksom veldig sånn idealkvinnen den gangen, og da var det jo ikke det å stå å lage hjemmelagd mat som ga trendpoeng da, så og ferdigmaten bidro veldig med det ikke sant at man det var jo ble sett på som.

ja ja ja.
men du.
jeg hadde.
jo det oppsto det oppsto jo et slags hull der, et ansvarshull som jeg har prøvd å skildre med den fortellingen om min mor, altså kvinner av kvinner av min generasjon kan ikke lage mat.
det er vel litt individuelt.
vi håper det ja jeg ble helt sjokkert , men du lærte deg å lage mat det var en ja.
men på på den tida så kom jo det var jo utruleg mykje ferdigmat som kom inn i og der var mykje dårleg ferdigmat. det var jo desse gryterettane, det var jo Toro-gryte, meksikansk gryte og det var massevis, og det var ikkje spesielt godt mykje av dette her viss men vi syntest jo at det var godt då ja.
ja ja det var det. det er jo det er jo rett og slett det at smaken utvikler seg ikke sant og og at du på den tiden så var det mye av det som fungerte helt fint til til datidens. også jeg jeg skriver en bok som heter jeg skreiv en bok for noen år siden som het Født feminist hele Norge baker ikke, som er et litt sånn det er mye sånn hjertesukk over at det hadde vært da i så veldig mye nå snakker vi sånn fem seks syv år siden bake kakebaking og cupcakesbaking, og det var en sånn kjempetrend på det. og så kom det også noe sånn man matpakkebøker, du skulle lage sånne matpakker som skulle ungene skulle synes var stas da med å liksom trykke ut sånne hjerteagurker og skjære og holde på da. og så blei det liksom så mye av det, og så skulle også matjournalistikken var veldig sånn lag alt fra bånn og Toro er fy og kraft skal du koke hele helga og sånt, så blei det litt sånn ramsløkpesto og ja. så det blei så så det var litt sånn ja så jeg hadde et kapittel som het Kom tilbake gryterett fra Toro alt er tilgitt og og og det var det er jo liksom fordi at det er jo ja noen som skal for at det du har jo mange andre krav i dag som som ikke man hadde på åttitallet. f.eks. så skal man jo følge opp ungene på en helt annen måte i forhold til lekser i forhold til FAU i forhold til å kjøre dem hit og dit. altså de kravene rundt å følge opp unger på skolen er mye mye større i dag enn på åttitallet og i tillegg så har vi masse så jobber jo i motsetning til altså selv om kvinner de fleste kvinner da begynte å jobbe ute på åttitallet så jobber folk mer i dag altså. det er jo det er nå er de aller aller fleste familier altså der jobber begge så og så skal du da, hvis du da begynner å sette noen sånne høyere krav til at altså skal du skal ha baby så skal den maten også være liksom. du skal ikke kjøpe sånn glass nei det er fælt, man skal lage det fra bånn og sånn så hvis jo så det var egentlig det som jeg skreiv om da, at du putter masse flere krav som høres fint ut og sånt noe. vi har jo egentlig lyst til dette. jeg tror de fleste har lyst til å lage sunn og god hjemmelagd mat, men så blir det bare mere og mere på, så da tenker jeg noen ganger så må man kunne stikke hull på den ballongen og så si dette får være bra nok, og og jeg tenker at når det gjelder ferdigmat som du sier, ja mye var dårlig, det har jo blitt det har jo blitt bedre heldigvis. det fins jo så mye gode ferdigmatprodukter i dag.

man får jo inntrykk liksom at alt er farlig og tilsetningsstoffer er farlig og sånn, men han sier at industrimaten har tvert imot vært med på å gi jevnere kvalitet og bedre folkehelse og matsikkerheten er høyere enn noen gang da. prosessering er ikke nytt sier han, det er ikke mye brød, vin eller ost ute i naturen. vi har alltid gjort det så industri.

vi har alltid gjort det så industrielt og effektivt som vi kunne, også bestemor brukte hemningsløst de tilsetningsstoffene som var tilgjengelig, og det var liksom deilig å bare godt å høre.

det er jo noen ytterpunkter der liksom med alt av halvfabrikater og alt skal være hjemmelaget. det fins jo en sånn mellomting og noen ganger så det fins jo også veldig mange gode råvarer som man faktisk kan lage velsmakende og gode middager av som ikke tar så veldig lang tid, så man må det er jo ikke enten eller, eller hva ja.
nei veit du, men du seier at husmora var på veg ut og og det det er jo heilt sikkert riktig, men men kva skjedde med mennene då? altså eg ser Britt Britt Kåsin sit her i i i salen og ho var jo ute med ei bok om om om mat og menn heilt på byrjinga av åttitalet, og menn skulle lære å lage bl.a. bakepotet trur eg og og og kva gjorde menn på den tida då?

sulta sulta . nei saken er nok den at saken er den at når vi kommer lite grann forbi åttitallet, på nittitallet så dette kan jo selvfølgelig være alderen som taler, altså min generasjon . jeg ble 30 i 1988 ikke sant og så begynte å stifte familier i flertall sånn sånn utover utover nittitallet så så.

det det var det var på nittitallet vi begynte å møtes for å lage mat sammen husker jeg veldig godt, og det foregikk jo med en voldsom vinsmaking i forkant.
ja det var vin det må til ja ja.
sånn det var det var sosial begivenhet på sett og vis.
altså Marta, du hadde en.
ja nei altså jeg det du beskriver er jo på en måte riktig i visse miljøer ikke sant, og og og det men jeg tror ikke det var Ola Nordmann likevel. menn forandra seg ikke like fort som kvinner. kvinner forandra seg faktisk så masse i veldig , altså tok i løpet av de syttiåra og fram. og så gikk det saktere for mennene og det førte jo til at man fikk masse krangling hjemme fordi at det var en en generasjon kvinner som skulle lære opp en hel generasjon menn til å ta et ansvar som ikke de hadde blitt oppdratt i.

det er jo liksom gøy akkurat når du skal skjære opp en stor kalkun eller kjøpe en kjøpe en sånn maskin hvor du skal , hva heter det sånn plastikk og vakuumering og alt det der eller eller showgrillinga på .
vakuumering .
vakume ja sous vide .

men det er det.

likevel så må det sies at at at som herr Osa kan stå inne for, når du har er vant til å lage mat så går det fort. altså det det tar det tar ikke meg lenger tid å lage en pastarett fra bånn, enn det tar å varme opp et halvfabrikatet ikke sant, altså dette har med trening å gjøre, og det er klart alle fikk ikke den treningen.
jeg tenkte på det var morsomt når du sa med dette med med kokebøker for menn fordi at jeg leste det var en forsker som hadde forska på disse kokebøkene som var beregna for menn. og det det var liksom det var litt gøy fordi at de første der var jo de tok liksom det var sånn som de første pappabøkene óg som liksom skal forklare mannen forskjell fram og tilbake på babyen liksom.

opp og ned .

men på restaurantkjøkkenet, og særlig i hvert fall på gourmetkjøkken og på kokkelandslaget så var det jo veldig mannsdominert . Harald, hva tror du er grunnen til det, eller hva er grunnen til det?
nei eg veit ikkje heilt eigentleg, men men det det var nok iallfall dei som stod fram det var jo stort sett menn, men på kjøkkenet så var der jo faktisk veldig mykje damer og jenter også den gongen, men det var ingen som stod fram . kvifor det det det er ikkje det er ikkje så lett og vita eigentleg kva kva som er grunnen, men ein kan jo alltid spekulera lite grann ikkje sant, det er jo altså kokkefaget er jo var jo den gong og og er i dag òg eit ganske krevjande yrke. og viss du skal viss du skal på ein måte ha nokon ambisjonar og du jobbar kveld og du jobbar helger og du jobbar når andre har fri, og det er jo rimeleg langt frå familievennleg ikkje sant og då er det jo damene har jo tatt det valet då.
ja. har du noen kommentar til det?
ikkje vere med på den galeien men men der.
men jeg tenker tenker bare på det med stå altså det hvem som står fram, eller hvem som blir løfta fram, det kan man jo si at det kan jo være hvem som blir sett i et miljø og hvem som får så det det tror jeg nok at kanskje var enda sterkere kjønnsstrukturer på åttitallet enn i dag sånn at det var nok også den delen av det.
ja ja.

der var det ingen. når du når eg kom heim så var der jo jenter på kjøkkenet og jenter på skolen og altså på kokkeskolen, og det det var liksom heilt det var sånn det var berre sånn så veldig stor forskjell. det var der, der er me òg langt framme.
det var jo altså fransk kjøkken er jo en helt egen kultur, altså restaurantkjøkken det er jo den den har jo et slags sånn militære forbilder egentlig altså med kadaverdisiplin og det med det andre og og og ja ikke et spesielt kvinnevennlig miljø.

ja.
du fikk kjeft og du fikk kniver kasta etter deg og i det hele tatt men dette har endret seg. det er et helt annet miljø på restauranter i dag på restaurantkjøkkenet, og og de siste ti årene har jo har jo de første ordentlige , store, kvinnelige kjøkkensjefene kommet fram.
i dag er det heilt annleis ja ja. ja og det er kjempebra og og og og det trur eg vil endra seg i åra som kjem, får eit enda større fokus på der er så fantastisk mykje flinke folk som fortener å stå fram, men det er riktig det som du seier, det var ein kadaverdisiplin. eg eg blei slått eg i Frankrike og det er ikkje det er ikkje tull altså eg blei skikkeleg slått og kom heim med blå og ømme skuldrer og greier for det så det var tøft men ja.
uffa meg .
men det var altså da for en for en åtte års tid siden i forbindelse med en reportasje jeg skulle skrive så jobba jeg en dag på på gourmetrestaurant i Oslo på det som da het Ylajali som det var tilfeldigvis den samme måneden som de fikk sin første michelinstjerne som var reportasje som var litt.
helt tilfeldig, eller?
det var ikke takket være meg, det kan jeg holdt jeg på å si. jeg jeg som da hadde lagd mat lenger enn de fleste der hadde levd jeg fikk jo ikke lov til å gjøre noen verdens ting.
men du fekk sjå.
men jeg fikk se og jeg fikk gjøre veldig enkle oppgaver, men i hvert fall poenget var at det var to kvinner av åtte tror jeg i i kjøkkenbrigaden.

Anthony Bourdain, noe sånt ja ja ja.

nå tenker jeg vi skal gå lite grann videre, for altså på åttitallet så var det jo også jappetid sånn fra 1983 til åttisju-ish omtrent. og vi vet jo da at etterspørselen etter dyre forbruksvarer økte, og én ting var jo at det ble solgt veldig mange flere biler, og det og det forårsaka også at det var veldig mange flere alvorlige bilulykker faktisk, men jeg tenkte litt sånn, påvirka jappetiden altså matkulturen? jeg er litt for ung til å liksom vært inni det, men jeg husker jo at vi snakket om høy sjampanjeføring og østers og russisk kaviar til lunsj, altså hva hva tenker dere om jappetida?

du var jo en del av det.
ja du var jo det ja jeg vet det.
jeg jeg har i hvert fall skrevet en roman om om jappetida som skildrer dette her i i og jo det det det var firmakort. firmakortet kom og det ble svingt, og det ble svingt igjen og og helt klart det at det plutselig var mye løse penger ute og gikk i Oslo og helt sikkert også i Stavanger. så det førte til en oppblomstring i restaurantlivet.

jeg kan huske det siste måltidet jeg kan huske fra nittenåttitallet var et julebord på Fossheim turisthotell i Lom hos Arne Brimi jula nittenåttini.
i Lom.
ja.
og da spiste vi bjørn og da spiste vi bare norske råvarer, men helt klart altså altså sjampanjesalget eksploderte i noen få år altså fra 84 til 87 omtrent da krakket kom.
ja.
jeg jobba selv i en bedrift som som igjen kort og berusende stund var finansiert av jappepenger, altså musikkavisen Beat som jo da egentlig ikke hadde livets rett på noen som helst måte sånn økonomisk, men det men vi la oss på den samme livsstilen. vi spiste hummer til lunsj, hummerbilen hummerbilen kom fra Smør-Petersen klokka tolv. vi åpna chablis til hummeren.

det var jappetid ja.
ja, det var jappetid ja.
men men men det er litt morosamt du seier det når han seier hummar eg får altså i i i åttitalet var jo det var jo oljealderen i Stavanger, då starta det og det flaut med pengar.

der var der min kollega på Jans mat og vinhus han som het Jan då han kom ut på kjøkkenet til meg og så seier han Harald, har du nokon levande hummar? ja ja det har eg seier eg, og så leste me opp på eit stort fat og levande hummar inn til eit eit bord som satt der satt tolv mann på eit langbord og så kjem Jan inn også seier han. ikkje sant. og alle var jo opp med hendene og alle skulle ha hummar, og så kom han ut til meg og så seier han alle skal ha, og eg kokte hummar og dei åt og så huskar eg når når gjesten skulle gå han som var vert då han kom ut bak kulissene så seier han.

ikkje sant han hadde han hadde jo ikkje tenkt han skulle betale hummar til alle samen. det ble eit kjempedyrt måltid men så men han hadde råd til det.
vi kan vel kanskje se se noen klasseskiller der i forhold til hvem som spiser hva på åttitallet, og kanskje også litt sånn skille mellom by og land hva tenker dere ja?
å ja ja det var Oslo var nok var nok ganske annerledes enn resten av Norge, men med et lite unntak for Stavanger. nå er det jo nå har jo ting endret seg endret seg totalt.

ja nei eg huskar det ikkje nei.
det var det var et viktig et viktig vendepunkt sånn at vi begynte å vi begynte å sammenligne oss med det beste internasjonalt, altså i hvert fall noen et lite miljø gjorde det.
ja.
jeg har tatt tatt tatt med meg et lite sitat som fra husker du André Engh? du har kanskje jobba med André Engh til og med? han var i hvert fall halvt fransk og sterkt frankofil kjøkkensjef på noen restauranter i Oslo, og og han uttalte til VG i 1977 at det norske kjøkkenet er verdens dårligste.

nei men han hadde rett då.
han hadde rett.
rett da .
da hadde det det det da var da vi nådde bånn egentlig.
ja eg trur det.
Marta, du hadde vi snakket om det på bakrommet her et du hadde et ja hva skal man si et essay eller et kåseri eller hva det var noe utdrag noe som Dag Solstad har skrevet?
Dag Solstad ja, for han var nemlig enig med dette her at Norges kjøkken er verdens dårligste, og han hadde på trykk i Klassekampen i 1982 som da var på en måte før det begynte og og før ja boble og før jappetida festa seg.
ja.

og som da tar for seg den den veldig triste matkulturen som han mente vi befant oss i wienerpølser, dølle matpakker ikke sant, hva altså nordmenn skal ha kald kalde brødskiver i en pakke fiskepanetter og sånn. og så dro han da han går på tur da ute i skogen for å dra til Ullevålseter eller og på noen sånn kafé uti der. og så hadde han sett for seg at han skulle sette seg ned og spise en god middag da, han var sulten, skulle ha ville ha noe biff eller noe kjøtt og noe rødvin og sånn, men det var jo selvfølgelig ikke det på disse kafeene.

han skal jo konkludere med årsaken til denne miseren og da står det, jeg sier rett ut at jeg tror at årsaka er venstresidas kvinne. den radikale kvinnen er til bristepunktet bevisst på at hun er dobbelt undertrykt, og hun foretar seg ikke én handling hvor hun ikke demonstrerer det. hjemmet for blir for henne en kampplass for ideologisk kamp hvor kampen føres med målestav, hvor alt arbeid skal måles i milligram og cm og settes opp på ei liste ved ukeslutt, og på den måten har hun innført småligheten som prinsipp. og så avsluttes det vel litt sørgelig her med det hele da er hemmende på livsutfoldelsen og gjør at vi alle blir dratt inn i en atmosfære av smålighet, gjerrighet, surhet, hvor den gode kokekunst ikke kan trives, spisekartet vil bestå av fiskepanetter, frossen fisk, røkte pølser, dag ut og dag inn inntil ekteskapet endelig oppløses.

og jeg er ikke enig i at det er , fordi han nevner jo ikke mannen, altså hvis du er så misfornøyd med mannen nei med maten, hvorfor kan du ikke prøve å lage noe sjøl ?
jeg skulle til å spørre, hvor er mannen i dette ?
men og så er det jo også den siden av som jeg var inne på i stad det at denne denne generasjonen kvinner faktisk gjorde som din mor da. er jo det er jo derfor vi kom ganske langt på kort tid, at veldig mange sa, nei men nå gidder ikke jeg å ha ansvaret for alt her i hjemmet så vi dere får faktisk bidra dere òg. og det gjorde jo at sønner og fedre og menn måtte , og det kan jo vi nyte godt av i dag, så noen ekteskap blei kanskje litt sure, og det blei mye fiskepanetter, men da har vi det alle litt litt rausere ja.
vi kan takke de avbrutte ekteskapene, ja.
min far var spesielt vanskelig å temme. han hadde et par retter som han behersket, det var noe det var noe sånn pyttipannegreier, og det det var det ingen som synes var så veldig godt, og og så noen ganger da han hadde hatt dårlig tid og det var hans dag å lage middag et par ganger så kan jeg ikke huske at han i da i sesongen kom hjem med nykokte kreps. det var sesong og han elsket kreps.

ja, så du har lyst til å bli mett, sa faren min, da kan du vel like gjerne ete graut.

ja ja.
eg veit ikkje i dag i dag er jo på ein måte poteten har jo forsvunne litt ut av kostholdet. eg veit ikkje men det det eg trur det starta litt på åttitalet iallfall, og så har det gradvis gått feil veg synast eg for poteter er knallgodt.

må ta poteten tilbake igjen. jeg tror vi er på vei, ja.
her er en liten her her er et lite tilbakeblikk på åttitallet, en artikkel i Aftenposten fra 1986 hvor hvor man da har har satt opp alfabetisk og utreder de nye matbegrepene. der står ord som cappuccino, kebab, chili con carne, quiche, og crepe, som da er pannekaker men som har da blitt nye og fancy hos Aftenposten, pitabrød, empanadas, brownies og cheesecake.
tenk.
det er altså nittenåttiseks.
tenk ja.
det trur eg var i Oslo, det var ikkje ute på bygda.
ja ja det var det var Aftenposten som den gang var en borgerlig avis.
ja, Marta. ja.
vi fikk en bok på åttitallet som het Mikke Mus' Kokebok, og den tror jeg var ganske den kom på slutten av syttitallet tror jeg, men var veldig sånn åttitalls , altså vi som var barn på åttitallet leste den, og den der blei det mye utvidelse i retning USA da. det var milkshake og cheeseburger og og da tror jeg barna gjennom bl.a. den og annen amerikansk påvirkning da begynte å be om den typen mat hjemme. og og McDonalds kom jo i 82 eller 81 til Oslo og sånne ting, og da og da var det jo på en måte , det er liksom litt den starten på det som jeg snakka om i stad, det litt triste at det skal være barnemat i helga, men det er jo på en måte ja.
83 kom McDonalds til Oslo og men jeg husker jo også at på slutten av åttitallet så kom de litt mer fancy burgerstedene .
ja .
Bollywood, var det?

Beach Club.

der der vanka jeg og mine kolleger, fordi vi hadde et sånt litt sånt ideologisk vi vi hadde ideologiske motiver for å spise hamburgere, for det var nemlig det var nemlig Elvis' favorittmåltid altså.

så vi hadde slagordet gjør din burgerplikt da vi toget vi ned til Aker Brygge for å spise gourmetburgere da, i den grad det var det de lagde den gangen.
ja den skal jeg stjele.
ja ja .
men dere altså tiden er i ferd med å renne ut. vi kunne jo sittet her i timesvis men tenkte vi kunne avslutte med på en måte å runde av litt og på en måte trekke en linje fra åttitallet kanskje til i dag? hvor er vi i dag og hva har vi tatt med oss av det gode og det som ikke er så bra kanskje fra åttitallet ?

ja gjerne det altså eg veit ikkje heilt kva vi har tatt med oss, men vi har jo det det som eg synest er fantastisk i dag når eg nå snakkar eg om restaurantbransjen og og og mine kollegaer ute i i den bransjen. den den bevisstheita omkring eigne råvarer, stoltheit over eigen matkultur, at vi har på ein måte fått ein ein ein sånn matkulturell identitet det synest eg er heilt fantastisk, og det er eg så utruleg glad over me ein. nå står folk fram og seier at vi har verdas beste sjømat, det har vi hatt heile tida, men plutseleg så har ein på ein måte det har det har sige liksom inn.

vi har fantastiske grønsaker, frukt og så vidare. vi har så utruleg mykje å vere stolt over og eg eg trur matkulturen og og og dette kjem til å utvikla seg fantastisk i åra som som kjem, fordi at den yngre generasjonen av av kokkar som veks opp i dag, dei dei har eit heilt anna forhold til det. dei er dei dei har fått dette inn litt med morsmjølka det med stoltheita og så begynner dei å leike seg med matkulturen vår og og og utforske den og råvarene. det synest eg er heilt utruleg fantastisk, og mykje av dette det har jo starta på åttitalet for det var då nye råvarer kom inn, nye impulsar og alt det der, og så saug vi alt til oss og så har det på ein måte fylt seg opp med kunnskap, og så må vi realisere oss sjølv og det trur eg er i ferd med å skje.
, veldig godt.

altså det at at mens man på åttitallet da gikk på superen og hadde valget mellom fire forskjellige oster egentlig som som ble lagd sentralt i fellesmeieriets apparat, ikke sant. så i sommer så var jeg en tur i i i Trøndelag og jeg spiste et par frokoster på Hotell Britannia, der kan du altså gå og hente deg en ostetallerken med sju åtte oster av internasjonal toppklasse. alle er fra Trøndelag, og alle har sitt særpreg.
men men men Noreg er jo blitt ein ostenasjon.
ja og det var vi ikke overhodet den gangen. dette er spennende.
ja ja veldig spennende.
ja nei jeg får bare følge opp på det samme at ikke sant at det er jo det er jo en jeg tenker at Dag Solstad må jo være fornøyd i dag liksom.
ja.

nei, ikke sant.

ja nei det altså det er jo noe.
dette er det norskeste det er det norskeste som er og vi får det ikke.
noe noe er tapt selvfølgelig og sånn, men jeg tenker i det store og hele at man fra at det å gå på kafé restaurant var en noe man gjorde i de store anledninger og som veldig mange aldri gjorde så har vi liksom det tilbudet vi har i dag og at det er såpass på pga. økonomien så er er det noe de veldig veldig mange benytter seg av. og det som har skjedd med Oslo de siste bare fem seks åra er jo altså det er jo så gøy å bo i den byen her, og hver gang man selv om hva kommer til sentrum så ser man noe nytt og så får man smake noe nytt, og så er det ting som.

det beriker jo livet, og det når vi snakket om det der med den kjærligheten til maten som de hadde som jeg snakket om innledningsvis her til som de hadde i Frankrike som du ikke opplevde at man hadde i Norge. jeg tenker jo nå har vi en større kjærlighet til maten, både til de norske råvarene men også til det å nyte maten det at det ikke bare er noe man liksom skal kaste i seg og oppleve maten sammen, altså gå ut og spise sammen, invitere folk på middag. det er på en måte en en viktig måte å omgås på, at vi også snakker om mye mer om det vi spiser enn vi gjorde før da. man sitter og snakker om smaker og, ja.
jammen tenk det at du kan nå kan du faktisk reise landet rundt, heile Noreg rundt, og finne fantastiske spisestader som tar vare på mattradisjonen som leverer lokale råvarer altså Britannia og det er det det er det er heilt utruleg.

det er veldig veldig kjekt jeg var jo ja ja.
og så er det litt dyrt òg når du reiser då, men sånn er det.
ja det er det jo, men man må jo prioritere ja ja ja ja nei prioriteringer, men dere tiden vår er dessverre ute.
hyggeleg er det.
billig hyggelig men ikke billig.
tusen takk Harald, Torgrim og Marta, dette var veldig spennende og interessant.

på vegne av Nasjonalbiblioteket, må jeg òg få takke det fantastiske panelet bak meg.

for egen del så kjenner jeg at kunnskapens tørst for et øyeblikk er slukka, men hungeren etter åttitallet finnes fortsatt. heldigvis går det an å kjøpe meksikansk gryte i kafeen, og enten dere blir her eller skal videre, kos dere videre!